Rɨ <hesitation> kɛɛnyɔɛ lǝ mǝrǝ wǝǝ nóo ko rɛ nóo ko kɨta. Rɛ kɨniǝ mɨŋ ko mɨŋ fuu mo tusiiri Vǝ́ no ko wɨraakpǝ wǝǝ nóo fuu otui rɛ wɨ loh ko kotoku tǝta rɛ kotoku tiyi mɨ tʊʊ mɨŋ otui yoo ko ru okuri wǝǝ oturu ya lɔ tiyi mɨ tʊʊ wǝ́ mɨŋ yo ru okuri wǝǝ oturu wɨ loh ko tǝta.